Gn'itako nandeha tame tele izay a <hesitation> akognaia mein izy igny akora tonga de <hesitation> amigneo avao tonga de asiagny menaky, izy may igny zany asiagny menaky amigneo atongoa ambony gn'afo gneo laf vita izay da sasagny malaky, sy ampiasagny shanaky igny vilagny igny fa maimbo may igny ka la mahandro raha hafa anao da maimbo may avao koa e sakafo aninao après an'igny.